Ombo ropyen ye no, ototino tingetinyi yee chi aa mominye kigh nyo isomenyi ata ketiny ropyeniku, karamach nyoman. Ombo otona kolog sapuni akewono soro choni, kolog omo, kulo nyo le rexona kula, sapunina waw nya po mia, kewuno suro. Towetenyi sapari, kukaramah nyi suro ko ku kuliko nya le sumyon, akewoyokoi nyu suro, kumelo kilokoi nyini le akang’o chik atokilak nyara aswanete yee kewayak, aa kayoyi kewayak. Ropiyen tinget ropiyen kigh nyo korom nyoman. Totingetinyoi ye nyi kyole biashare nyu wetenyi cheng’o ropyeniku cho miteni akauntang’u itumiananyi aa tingetenyi biashara nyino yighenyi kitas ropyeni chai ombo kau kumelo nyu kiwongoi ropyen omto ko, kitukei. Pkonoi chino po asiyech yee pka kutass ropyenicha. Kuliko ye nyu nyino chini mpaka towonyi, owo meenye chi lenyona. Lutoi chi piashara nyopo kuk <hesitation> kukonetonyi kurumu ropyen, chini melo wonyo ko. Mi nyu ropyen oo, kyala tanyi kyaala tanyi, kungwin tany kuyii aai kyal nguu, kyal aran, kungwin aran kiyiyoi lenyoni yee, aai, kyal kechaa, kungwin kecha kiyii kiyii nyo <hesitation> kunyonaa kumbur. Ropyenichoni yee nyu kokyyoloi nyu yee nyu dip nyino, nyino kiwunoi tuchona, aa, kyoloi sintani nyino kuritoi ketumu yee nyuu, lenyona yee, ombo wolo mi nya le yit, kumi sakityekwa chino po yit nyu chino kurutoi. Atapon yee tetang’o lo, onyino, ikironyi pat loktarion lo ny’ono ruto tetanyan. Kunyero tanyona yee nyu tanyona afya nyo lee msuri. Kuropyeni yee nyu angit chini yioi, kutuchoni karamachitu, tokwam sus yee <hesitation> asiyech ku ropiyen kowo monung yee nyo kotang skul. Kecheng ropyeni chue tutee, keyip monung skul kem. Kepoghoi nyu tuchai, ombo roe <hesitation> ombo ropyenichai. Mominye nyu tang nyo sotoi to otino pighyong’ote yee nyu tany, ombo ropiyenichete, pichiy ropyen otino kitumooni ombo or nyo karam. Ato lukuu ropyen cho sototenyi kwulee, aa mominye kigh nyo yightonyi, hasara. mm. Ombo ye chi tosominyi ropiyen, keto chi ropiyen aa, lo, oto taenyi chi, kekurinyi lo inchinyi ghaa, komekoninye tukwone karum ketoni pikocho tukwun pat lo any <hesitation> anyi wena nyi, wi cheng’a ng’arakena nyu ng’arakena ng’alechi choni kengunanyi somanin. Me sopor nyo ropyeni wena lo mominye oku mi kayete. Kram nyu keteni kei nyu tukwun, aa towo ye kungaraka kei, ku ropyeni yee nyuu, kuchino karamach nyu otino mi kau melo kutumianei ropyen ombo or nyo lentenyi lo muchino, aai. Kengwan poror, nyo kolentio wena ngaraka wena, wetan ngo atai keto chi, kupichyo ropyen yee nyona. Metagha. nyu chi wena nyu lo matinyetanye wen, ondo oo oo ata onyu kokoroche awoo ata, tetenenyi. chino mi ko. Asiyech oo puley asiyech tukuchoni amoo moriku chino totonenyi tukwun fukuchon totonenyi tukwun.